Delfinlar juda aqlli va ijtimoiy mavjudotlar bo‘lib, ular o‘zaro muloqot qilish uchun murakkab tovushlar ishlatadi. Ular insonlar bilan ham yaqin aloqada bo‘lishni yaxshi ko‘radi va ba'zan qutqarish vazifalarida yordam beradi.